मन लेयो अबे मैं लॉटरी जीतगो तो सबते पहल मैं एक काम करणगो, के में सोने की चार ईंट खरीद के ल्याओँगो। और बैठे जो है भगवान को मंदिर बनवाय द्यूँगो और फिर जो है, गरीबन में कम्बल दाल रोटी चावल जे सब बाँट द्यूँगो। और गरीबन ने खूब दान दक्षिणा द्यूँगो और मैं जो है, एलोन मस्क ते कुँघो के भैया मार्स पे मू काज पांच ते छे बीघा जमीन खरीद देय।